N’venin tem nashta jon rreth 100 deri në 150 lloje t’zogjve. Zogjt ma t’shpesh që shihen n’numra ma t’mdhej jon pllumat. E ni zog interesant që gjendet ktu osht gakthi. Osht 64 dej n’80 cm i gatë edhe i qel kraht 125 deri 135 cm.